जानवरन पे मौसमी बदलावन के प्रभाव बेहद गहीरी और अलग अलग होत है। मौसम को बदलाव जानवरन के जीवन के लगभग हर पहलू को प्रभावित करत है। जैसे उनके व्यवहार शरीरिक संरचना खाना की उपलब्धिता और जनन प्रक्रिया आदि कउ काफी प्रभावित करत है। सर्दियान मे कुल जानवर ठंड से बचवे के लय हाइबरनेशन मे चले जात है। जैसे भालू और साप ई के अलावा मौसमी बदलाव प्रजनन पेउ बड़ो असर डारत है। कुल जानवर प्रजनन वसंत मे करत है। कयेकी जा घड़ी भोजन की उपलब्धिता और अनुकूल जलवायु प्रदान करत है। मौसमी बदलावन के कारन भोजन की उपलब्धिता मेउ भारी परिवर्तन होत है। सर्दियान मे पेड़ पौधा और कीड़ा मकौड़ा कम होई जात है।